וואס א קרעדיט קארד ווי אזוי ס'ארבעט, <hesitation> די באנק געבט פאר די מענטש לויט וויפיל ס'ווענד זיך אזוי ווי ס'הייסט קרעדיטס, ס'ווענד זיך וויפיל זיי געבן- געבן למשל אפאר מאל קענען זיי געבן <hesitation> צוויי טויזענט דאלער קרעדיט און מ'קען נוצן די קרעדיט פון פאראויס צו קויפן זאכן און נאכדעם דארף מען עס באצאלן יעדע חודש אביסל.